An, rhinocéros an mampiasy trandroka ananjy igny anh, <hesitation> rehefa hiady alongany izy anh de iny koa nefany anh fomba raika hoe hiarovan-tegna, de akeo koa igny tandroka ananjy igny anh afaka antrongisina ny tany anh hiaragnany biby afaka azo hohaniny.